<noise> y y maiñ kibiajau ke rapu karat se batei kat pus ngjai kiyu ke ngaji napu niñja jai para kauk la'ejei jai ma'eu pero si nik'ix dios kupu ba'ejei ke ke bumjeiñ majau rim'iejep bumjeiñ kul'us majau bumjeiñ ngul'us bumjeiñ tameiñ pero se nda kunju ni pep bakat kon dios pus kjai se ni pep bumjeiñ rajuik nip bakju'ut dios rajuik rapu tameiñ ni pe li'iajaun li'iajaun rajuik rimbiajang pero rajuik rimbiaik mut por ke rajuik ni pep ni pep kon kon nimbiai manatei naljaung ngumang dios si no ke lakju'uts dios pero y los ke kat njai ni bumjei rajuik lju ra'a njai sti'ias l'ejeiñ sti'ias par par nji kimbiep kupu per par kutau dios es ndipian kunji ni kua lumeiñ kimiejeu majau ni lumeiñ peuk pu manaei dua pero se kua baku'uts dios majau mejeu mi'ia jai lumei <noise> decuenta ngjai kua ndipian mi'ia kua lumei y y rapu kauk la'ejei lembe lembe likiajam kiñi'u ba'ejei nda nda nguljau ke jiuk kutseiñ kutau kunju jiuk tumeiñ kumejeu kutsi baju baju peuk pu manaei ni lumei ratjeiñ ninker por ke kutsi dios jui ya ndudeung y pus mi'ia rapu kauk lapajau si sunjue'e pero se lakju'uts dios si manamjeiñ manamjeiñ re kutau kunju y manamjeiñ kujuei y pus rapu sau kauk la'ejei pu bakja jai dios maiñ pu ba'ejei nikix dios. <noise>